صار الموسيقار يدور على صوت اللحن صوت اللحن ;الين شاف شاب كذا جالس يعزف لوحده ,بعدين سالوا من انت قال له انا فقير ضيعت الطريق وجلست يحكي معه وبعدين اخذه على بيت الموسيقار, واكتشف انه شاب موهوب جدا فبدا يعلموه على العزف واخذوا ضمه للفرقه ,وصار من احد اعظم الموسيقى ران في ذاك الوقت.